Ngishakue? Ngivaiye kachao ngikundi nfii dakika hihoi ngasaa shakua kachao ni kaumbeere na ukari, nivo ve dunga moyo uwakwa ukaa undusha, mshele ehe umbeere na kakurari baasi ncho kachao keejenga mwili hata mfele akaa mmba hatra me lolya ye muu <hesitation> kaa undusha fo. Mfiri ngakunda ngebadilisha kamboka. samaki au kanyama ngatrafunia na ukari ulya mfiri wa umbeere baasi ngasengetra mairu yakwa a mlaalia ailinaa na ya ndishi aili ngasanda na trusoko ng'aivira kng'ande kaang'asha katreta kimringa kidoko ngalya na saingi ngatra ikava sha ng'ande ngasanda sanda ngalya. Kejenga mwili wakwa undusha kuliko mshele na fiindo fiingi ni fo e imara katika mwanadamu. Kipindi akwa ini le ngiveishi bila besa truveechiya mbirwa kali, sikaira siakira pruuu! Umengelewa yo tru- ikammeira mwana afo na akaae undusha apate kilo truveoshe iru na ikanda trukadua iru lilya ikandeni trukasand na mbirwa yo truka mfishi. tro tuve mfishia shi truleria tumniinge na kiliko shandu nywe mwe viininga trukamfishia mwana akanuutra fele mfiri twarnyemelia mafutra aah msiko <noise> vasika sika trukataa fo trukadua trukaikya kikombeni, tukoosha se iru tukatrafuna na mafutra ah msiko tukava fe twre badilishiana mwana chao Mfiri trukundi mwanaa ale kachao we ivira kamtori kaumbeere mwana nuutra mpaka ne buria nawo mpaka ng'ama, wala we busa fo hata wa busa we suru mwana ndeuni fo trotukava nto twamanya nao na iru saaingi ukauwa mafutra we ika iru ukashemsha iru la mlaali ukaeka mbaala, ukashi- ukaikya kibakurini ukasengetria mabarisheshe <noise> wana ve furahia kwakutro vana aamotru fyao fya asili nalevafyo ale ng'ana nafe saidi kuliko fi nili nafyo dakika hii, dakikaa hii twe igisa tiki, usiptali kuvetre fo ndi hata ukama- ukatrumbua koko kutri uve iyaa ira ukeefishia ukafunga koko che waa, mwana wafo etre ivyaa inda mtremeni. mtremeni we vaatra mwana bila matatiso ini ngile fuma mtremeni <hesitation> ngili na mwana wakwa su wakaili ngifume mtremeni ngivekundi itrema shi kavaida fo. ukakolya mringa wakwa umeikwa sukari ukaishwa pi, ngwanywa wu ukaira mfiri wo ukahumwa undusha ukava sha wari. ininganywa vash- fo kwa tata akwa mta vakashinsha u umbe ilefa vakaamba mbee yava mndu mfele kwetre ela fo. mmmm ngaamba hapana ntre tera nyama yo ngasooka pelelee kumbe nafe atre mwana akwe akifengele tata akwa kaamba ngibariki kola nyama yi yakundeni mkakomaana aatri basii mle, kadua nyama akwe nsha katruveelya tukalya Na maru mashemshe ah mlaali trukakunda tukaamba vaakwa tata trukashika kaa, trukakolya kitali amoosha vali ria na ukari. varia na ukari ngavaiya mwangiima nyama ngimemeela se tata <noise> tata akaamba umelya fe ni mrimu ni shnjoo aaatri ngeenda kweli waveelya? Ngambia yee, kang'vesha ngilikuniinga chao uchie uende kwa mmi afo, ngambia hata tata ini nginnda kaniinga nyama iya kabla ntratetra nkashika kwa mmi akwa ngauya rumu ya kaili ya wana waklifu mtoto akazaliwa, dakyayo mwana kawonika ngileeshwa koongo hatri katrumbua, ngileeshwa haatri katrumbua kitofu haatri, ng'aamba kanindika ngekaari iamba fo ngeera kitrende haatri ngi aluwa ngiinde ho ktareni na ng'aambe ngilole ngeeshwa chupa pavaa! Ikavefata na mwana. Samani kuvetre raha shidakika yi fo sijui nkiki mabadiliko asha fo ndishi auya, he vana vai vana akwa vatratu ngile atriaa kaa wote eeh trulaali hapa hapa kwetre cha usiptali fo truvefunga mwana amotru undusha, trukannde mafutra aaah nndo amsiko trukava twe fia ngosi pole pole, twre msambiana mringa fo mpaka mwana ngosi yeshuuka ikafuma ngosi iii ya dooka ikamefunga ngosi ii ya dooka kamhisa mlive mkamsugua kava msha na kitof- mfiri itratu kitofu che trona kikamme trona kuve che saa wee ichya ho kapauda taba mlandi so kwansa ni ilala boro shekuyo avee kora itrava la boro Akadua mswa wo ukava mwiiu siu akasasa trukatriao biashara yasiya, ye trava la nndo mshango wa bor wa katikati oh ni wo tuvekora ukaikya rikoni, maan ake kwtre dava fo trukachiya ho mwana eendelia undusha maa tratiso mmm.